Ɛkʋ wa kʋ nafɔ na fʋsʋ kʋ ʋfɔna tʋdza lenye nafɔnafʋsʋ nʋ nɩnedzi na nedzi kʋskʋs nʋ enuya anɛ dʋnʋ almɔlʋ dʋnʋf isi fʋfʋ vonʋ ayi awʋlanɩ bʋa ɛdɩnɩ dʋ netemʋ atayɔwɔ mbakʋtʋzɔɛ makabi fɔna bʋɛnɔ apagetɩ keyayɩ nɔbɩ afɔna bʋɛnɔ bʋa akʋ ɛdɩnɩ dʋ netemʋ nʋ atamɩ ɔwɔ nɩba kʋtʋzɔta ɛkʋwa bʋakʋ afɔna bʋɛ na lakʋ nafɔ nedzi ta ɛkʋ wanɩ kanɔnabʋɛnɔ lakʋ nazɔ kami ɛkʋ wa bʋakʋ afɔna nʋ nedzi ɛyi siayi nina ninayɛ ɛkʋlʋ dʋ nɛtʋ nayɛ ɛkʋ bʋa ɛtʋ nababʋɛ kana nanebui sʋta nakʋtʋ zɔ lafɔ kʋskʋs dʋnʋ maka bʋakʋ nazɔa ɛsɛ aka kafɔna bʋɛ nɔa nanila afɔneya kawʋ dʋnʋ keya kawʋ ɛkʋ wanɩ afɔne sɔgbe nayili kʋmʋ nevʋ ɛkʋyɛ nʋ ʋnetʋ nanabʋɛ ɔnanabʋɛ nɔdzi kana koa anawafa kana dʋ kʋ ɔlɔdɩ yeyɩ ɛkʋ abakʋtʋ kele afasɛ nɛkʋyi tʋ ɛkʋvʋ nʋnetʋ nanabʋɛ ta kʋnɔ nɔbi nekedz kʋ weyanʋ ʋdʋnʋ kʋwʋ kedzi anabʋɛba ovʋnʋ netʋ kʋ awʋneya kana af nabʋɛba kana.